Te ja, ja, jantiunyo na naní este martillo chí jaxío ntikaa jaxío naun ti sa salayo kuayo te no kurioso kayó navayó. En mesa sí martilliyo te kuayo samiyo nítuyo xintikiyo, nítuyo xintiyo moté tintayo martilliyo samiyo túyo kíntiyo jí. Martilliyo tarío te yuas saní ku kaníyo xintiyo chí. Axío naní saní ferró kasatiníyo tuo kajintiníyo taka naún casa naní. Mana varildí kajintiníyo sí kíntiyo penidit ku kaníyo kíntí yua. Kua kajintiníyo nananí martilliyo te ku kusa martillo, maorabajo kasatiníyo saní ío sayo ñí mesí rí chítiníyo. Intakachaya tomé ní kitaro jíka veeyo teíjo, kaníta. En kitío moté te yo yo. Inta martilliyo ní sartén naún. Sí kunío nu tú ní nu kuita kaa te kío martillo te janio in tikaa.